Arannde ngu lobbo noon no ngaɗirta ayki, kanjum woni hiite tokkay woyaaji wara nder cikii mboppa nga, nannga filament gonngel to cikii, to nanngi filament sey foo'ina ngel, to foo'ini ngel sey leeliyal waɗa, to leeliyal waɗi sey ngal sankitoo ngal hasko kooto koye.